که چیري زه په یو سوپرمارکیټ کي د سودا وروسته پوه سم چې بټوه مي هیره کړې ده، نو زه به خپل سامان هلته پر کاونټر کښیږدم، او پلورونکي ته به ووایم چي ما بټوه هیره کړه ده. که چیري زما بټوه په موټر کي وه، نو ژر به یې راوړم او که چیري په کور کي وه، پلورونکي ته به ووایم چې زه کور ته ځم او خپل بټوه راوړم تر څو خرید مي بې ځایه نسي.